اسساں پہاڑی لوک ہونیاں اساں نا ناشتہ اس طراں ہونا صبح انڈے پراٹھے ہونے نال کوئی دیسی کھیو جی، کوئی چوری شوری مروڑی نی ہووے۔ پھر اگر بکری نے پائے ہون اس اڑا پسندیدہ ناشتہ وی او وی ہونا اے، تے اس دو بعد جیڑا اے نا کے کوئی لسی ہوئی جائے، کوئی <hesitation> مختلف اسساں چیزاں استعمال کرنے آں جس طراں سری پائے ہوئی گئے اے بکری نے تے استو بعد کھیو ہوئی گیا دیسی، مکھن ہوئی گیا اسساں اپنے کھر اچ ککڑیاں رکھی نی رہنیاں جیڑیاں آنٹے دینیاں او وی اسساں استعمال کرنے آں، تے باقی گاواں بکریاں اسساں نے جیڑے اپنے منجھ ہوئی ائی، دودہ اسساں دیسی استعمال کرنے آں۔ تے ماڑا پسندیدہ جیڑا ناشتہ اے او جس طراں دیسی کھیو نے پراٹھے پکے ہوئے ان صبح صبح، تے میں مس ندیدہ ناشتہ دیسی کھیو نا اے پراٹھے پکے ہیوے آن تے اساں کھانیاں۔